Satria zao zaho manahake zaho teo kivekive raho satria niady rery de i rehe naho niavy rehe, otrany hoe nanampy ahy de lasa nahery tampoke raho, lasa nijoro tampoke, tsy nanane raha ahiahine tsony raho fa lasa-koraza, faly avao raho nafa, zaho henane zao.